Ngam yang paling ngom suka toma gam nena ge, gohu se hula, gohu ne kalu oyo se hula gena ena paling saki, tapi kalo oyo se garamoi ma regu gatebe bira bolo daso sinanga bolo daso ngan anggena ena saki slak ua kalo se hula ge ene saki karna gohu se hula nena ngam paling saki toma ngom ma gam